Akenbai bẹ ani sigha bai. Aken bai be kimi bo ọ mugha. Kimise amabo ki yerin yi. Be akenbai ki emi mini akịni eni bọdẹ ama nị e nana nimi yai mini emini pọu wari bẹ tolomọ. Dein bai be sa yi bai bibini emini mini akini endi fẹ. Ye endi fẹ timi boo mọ emịnị ba bịsị endi ba kịnị tụọ weri fiyuai tụọ koromo sin mọ. Pike pike bẹ emịnị akẹnbọọm bai bẹ lamini bibi emịnị si dọ. Akenbaii kị amobị otu anraa kpo̢ zo̢zo̢ tinyi zọzọ tin ti amaa sẹ bo eyọ bẹni ye. Bẹ mịẹnyi egberi bẹ amaba koronimi. Akẹnbai kị bisi egberi bo gba yi bisi egberi mini gbayi bẹ. Akenboom bai aken boom bai be kimi sẹ si ki si yi siyi be endi kọn-otu kọnyị. Eya-otu mu-otu mu yi fọụ ọ mu-otu muyi. Ba fọụ duo bo- otu bo yi mọ ke emi. Omini si timi dein kpọ zini se yo fa si timi dein kpo zini sei yọ fa. Eba si timi erein kibo kpo, omini emi. Eba bisi yo bụọ mo dọbe bribai. Be bribai bẹ ah! Ani kẹni kịmị agbe bại bẹ. Bri baiduo mu bribại laa sẹ o. Si otu si mini me wari emi otu emi me. Amini bribai kị akini sụọmọ bibi mien nọ pri nimi. Mẹ bribai be mie k'akpo ebi egberi wo mona mini mi e. Bribai bẹ embẹlẹ bại bribai bẹ Kabu aki para be omini boni aki, fou bo yi fou bo nai de. Aken lam bai. Be akal ambai be omini kpo kuro bai. Siyi bai omini si. Eyo bese ke si yi. Aken bai be. Opu fou aken bai. Ani fatu ye bi fou bo la me de bei deiin mini ki aken bai ken, aken bombai kien biribai kien kien, womini bo aken lam bai kien ba, opu fou. Aken bai a bo suo serii se. Ani kari yi bai. Izon be mi yi mini se ke kari ye. Kini si ya o aken bai kini si ya o aken bai kini siya o Tu di ya bo tu di ya bo doh tce tceme bo bai bah pei-ko beh keme sei bo tce mi ye mieye kpo ta why bene tceme pai ten bi di-bi kpo eme sei si-bai ma-tcene kpo si ya bebe kome be si-doh biki bai si-doh tcala-bai endi kon awikere endi tcon tceme bai me yore, tceme mo bai mu biri bai mu numu were beh si, tceme bai si tini tin la omene arh yor bo de din baa bo akai bai opu fa tceme bai ene fuu bo tepe-tepe tce emi numu beh fon mu omana he emi, ye-shro din eni la, epe mienye ye pa-bi yo, egbeni fa deh ya.